Pìe le verdüre adatte për fe cözi, t'ie lave, t'ie pulide, t'ie faze a toch ën mizüra più o meno tüte üguai, pöi t'ie büte ënt ël furn, programma 'na temperatüra adatta e lase per ën cuart d'ura vint minüte, cuand vëdde ch'a cuminsu a esi ën po durà a völ di ch'a sun prunte për esi cunsumà